Kwakeli mtu ukaba kubadilisha tabia yakwa ambayo ukaizoea. Kama kazoea unywa pombe umwambie aache pombe, kama kazoea ula ugali na pea umwambie aachae ugali pea akale na nyama kaida hii kai. Mwenye tabia yake ana tabia yakwe kaida hakubadilika hata siku muunga.